Sɛ nkyɛ wͻrema akwannya dɛ munsua kasa fofor nka me kasa a minyim dada ho a, nkyɛ mɛpɛ dɛ mosua German kasa. Siantsir nye dɛ, Germanfo dze sika hyɛ hͻn adzesua mu. Na afei, hͻn a wͻbͻ hͻnho mbͻdzen dɛ wobosua hͻn kasaa no, wͻma hͻn akwannya ma wͻkͻ hͻn man mu. Wͻkͻtoa hͻn adzesua do, na wͻbͻ hͻnho mbͻdzen so wͻ hͻ a, wͻma hͻn edwuma ma wͻyɛ. Na afei, wͻgye dɛm nyimpa no tsena ne man no mu ma wonya ahotͻ.